Tellinguq ummaq tuujaos, et ku sa ehität, sis sa saat noidõ pääle minnäq, et välästpuult saat kah ehitäq ja sata-i alla, püsüt sääl pääl. Või-ollaq ka mugavamb um tetäq, ku määntsegi redeligaq kimmähe.